هلا بيك اذا تبي تاكل اكل صحي اكثر جرب تسوي سلطة بالخضار خلي فيها خيار وطماطم والفلفل وزيت زيتون وليمون جرب شوية سمك مشوي <hesitation> اضف له توابل خفيفة خليها ان شاء الله بيكون حال افضل